Nameen yihɨ a namee azuca cuñu yu ndahvi cuchi ia oia a jucui cuhe ji chi un nun idea gunamee chindo candi ian grasa ye ian ñi nde cuee lu ndu ja guida yee cuu vasi alegirca alergia alimentaria.